komiði sæl og verið velkomin í í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við útskýrum meðal annars Landsréttarmálið og afsögn dómsmálaráðherra heyrum af og fræðumst um skógrækt á Íslandi með krökum úr Ártúnsskóla ég heiti og í Krakkafréttum vikunnar var þetta helst Sigríður Andersen dómsmálaráðherra tilkynnti í síðustu viku

að segja af sér embætti sínu við ætlum að kynna okkur þetta mál í kvöld útskýra árið tvö þúsund og fimmtán var lögð fram tillaga um að stofna nýtt dómsstig á Íslandi svokallaðan Landsrétt á milli héraðsdóms og Hæstaréttar

við réttinn starfa fimmtán

dómarar og þrjátíu og sjö sóttu um stöðurnar sérstök dómnefnd skilaði umsögn um þau það er að segja hversu hæf þau væru til að vera dómarar

nefndarinnar heldur valið fjóra sem voru neðar á listanum umsækjendurnir fjórir sem voru meðal fimmtán efstu í umsögn dómnefndarinnar en voru ekki skipaðir kvörtuðu undan því Sigríður svaraði að tillögurnar væru löglegar og að hún þyrfti ekki að velja fimmtán efstu í umsögninni sérstök rúta hefur undanfarið keyrt um götur

borgarinnar Beirút í Líbanon og fært flóttabörnum mikla gleði og fjölskyldum þeirra aðstoð í nokkrar klukkustundir á viku geta börnin gleymt áhyggjum sínum og tekið þátt í skapandi og fræðandi verkefnum rútan á að veita rými þar sem krakkar fá bara að vera krakkar í friði markmiðið er að tryggja að ekkert barn þurfi að vinna og geti farið í skóla í staðinn eftir að verkefnið hófst hafa yfir

hundrað og fimmtíu börn hætt að vinna á götunni í Líbanon er fjöldi flóttamanna sem flestir eru frá Sýrlandi

neyðast mörg flóttabörn til að vinna fyrir sér og fjölskyldu sinni vinnan felst aðallega í því að selja varning til þess að fjölskyldan geti keypt mat og aðrar nauðsynjar verkefnið sem er á vegum Flóttamannastofnunar

Sameinuðu þjóðanna og Evrópusambandsins var sett á fót til að hjálpa börnunum og draga úr vinnu þeirra nú fáum við að heyra hvað ungum

fannst um annan þátt af hvað höfum við gert sem sýndur var í gærkvöldi það var vinkona mín sem benti mér á Rauða kross búðina um daginn og ég fór og kíkti og fann einn jakka bara einn tveir og þrír hún bara ákvað að hún ætlaði bara hún var að hugsa um að gefa einhverjum flíkina sem hún var hætt að nota svo hún þarf að kaupa alltaf ný og ný föt sem er frekar skrítið já og þegar allir hugsa svona þá erum við að

laga og bæta heiminn miðað við mína neyslu þá mun ég á minni ævi eignast að minnsta kosti það maður þarf ekki alltaf flottasta bílinn eða

flott og þótt það sé í tísku og manni líkar hann ekki þá þarf maður ekki að kaupa hann já og fyrir nokkrum árum þá var alltaf eins og til dæmis skór þeir voru vandaðir

til dags eru þeir kannski ekki vandaðir nógu mikið og þú þarft alltaf að kaupa nýtt og nýtt

minnir mig bara núna á

gær fjölluðum við um svokallað Landsréttarmál og afsögn Sigríðar Andersen dómsmálaráðherra við ætlum að halda áfram að útskýra málið eftir að skipun fimmtán dómara í Landsrétt var samþykkt á Alþingi var Sigríður Andersen gagnrýnd fyrir að hafa valið fjóra sem voru ekki meðal fimmtán hæfustu sem sóttu um sumir sögðu að hún hefði brotið lög og vísuðu

málinu til Hæstaréttar Hæstiréttur komst að því að engin lög hefðu verið brotin mannréttindadómstóll Evrópu komst hins vegar að þeirri niðurstöðu í síðustu viku að það hafi verið ólöglega skipað í Landsrétt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 einhverjir sögðu að Sigríður Andersen ætti að

hætta sem dómsmálaráðherra vegna niðurstöðu Mannréttindadómstólsins hún gerði það og þá þurfti að finna einhvern annan í staðinn Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir var fengin til þess hún var fyrir ráðherra ferðamála iðnaðar og nýsköpunar og mun sinna báðum ráðuneytum þá er komið að krakka þar sem við ætlum að kynna okkur ég heiti Soffía Rún og ég er tíu ára og þetta er uppáhaldsbókin mín hún er um Matthildi sem er fimm ára og foreldrar hennar taka ekki mikið mark á henni og

hana alltaf eftir heima af því að mamma hennar fer í bingó á hverjum degi pabbi hennar selur bíla sem hann má ekki og bróðir hennar fer í skólann og svo kemst hún að því að hún getur farið á bókasafnið að lesa bækur svo svo kennir hún sjálfri sér þangað til hún fer í skóla og þá byrja skrítnir hlutir að gerast ja sko það er

mér finnst hún þægileg og hún kennir manni alls konar og hún er svo fyndin og einhvern veginn mér fannst ég lesa hana á smá tíma ertu búin að lesa hana oft já ég er alveg búin að lesa hana nokkrum sinnum

skemmtilegasta persónan í bókinni Matthildur sjálf mér finnst mamman mamman stundum vera fyndin hvað hún getur

í tilefni af alþjóðadegi skóga sem er núna á fimmtudaginn ætlum við

læra örlítið um skógrækt í þessari viku og byrjum á að læra um heilsu skógarins krakkar í Ártúnsskóla í Reykjavík tóku þátt í fræðandi verkefnum tengdum skógrækt á Íslandi Ártúnsskóli hefur frá árinu tvö þúsund og fjögur notað sinn í skólastarfi með margvíslegum hætti krakkarnir fræðast um heilsu trjánna læra um

þau hafa líka séð um að saga greinar af og fjarlægja tré sem

ekki fá pláss til að vaxa við

og heilbrigður skógur

og lélegur það er líka verið að saga dauðar greinar til að gera meira pláss og þannig fyrir nýjar já skógurinn býr örugglega til meira súrefni ef hann er góður og ver sig betur gegn íbúar við Sundstræti á Ísafirði hafa varla þurft að lyfta

því sextán ára strákur hefur mokað snjóinn í götunni Kristján

til Ísafjarðar í haust til að fara í menntaskóla þegar snjóar er hann tilbúinn að rétta fram hjálparhönd í frístundum sínum fimm mínútur en svo get ég ekki verið kyrr lengur eiginlega ástæðan

ég byrjaði að moka tappa af orkunni já við höfum ekki þurft að taka upp skóflu í vetur þetta munar öllu

íbúar við Sundstræti á Ísafirði mega teljast heppnir með dugnaðinn í Kristjáni og hann er líka með réttu græjurnar í verkið

tryggingin mín fyrir því að

Íslandi en í dag sjást þær varla ekki einu sinni á torgum höfuðborgarinnar á Siglufirði eru þær hins vegar á hverju strái og þannig hefur það verið í yfir hundrað ár nítján hundruð og tíu þá var það norskur maður sem kom með þær svo urðu þær smám saman villtar og þannig höfum við litið á þær

gegnum tíðina og alltaf einhverjir bæjarbúar sem hafa gefið þeim reglulega þetta er hveitikorn það fer svo vel í magann

ýta á eftir manni ef maður mætir ekki með matinn þær láta ekki plata sig dúfurnar á Siglufirði treysta ekki bara á að bæjarbúar fóðri þær þær fá líka húsaskjól í geymslu á Síldarminjasafninu hér innréttuðum við lítinn klefa fyrir dúfurnar hérna getum við kíkt inn þannig að þær eru bara hér ég kalla þetta

þetta er sérhannað fyrir þær í tilefni af alþjóðadegi skóga á morgun lærum við örlítið meira um skógrækt í dag og fjöllum um

Skógræktarinnar hafa krakkar í Ártúnsskóla í Reykjavík lært ýmislegt um skóga Íslands í skógi rétt fyrir neðan skólann hafa þau fræðst um heilsu trjánna kolefnisbindingu og margt fleira krakkarnir lærðu líka að höggva eldivið og hvaða aðferðum er best að beita annað sem þau lærðu er það hvernig viður getur nýst til að smíða úr til dæmis hljóðfæri við vorum hérna að reyna að finna við fyrir svona tréspil eins og þetta og við fundum hérna mjög góðan við

þurfti að flytja hundrað og sjötíu skólakrakka í aðrar stofur undanfarið hefur verið fjallað um myglu í Breiðholtsskóla og Fossvogsskóla í Reykjavík vísbendingar eru um myglu í Ártúnsskóla Seljaskóla og Hagaskóla og það er verið að skoða raka í Hlíðaskóla mygla þrífst vel þar sem er rakt en hún getur verið slæm fyrir heilsu fólks sérstaklega öndunarfæri á Ísafirði var heil álma rýmd í

grunnskólanum fyrir tveimur vikum vegna myglu í tveimur stofum þar eru meðal annars tíu skólastofur fyrir fyrsta til fjórða bekk og það þurfti að finna nýjan stað fyrir nemendur það er kennt á bókasafni náttúrufræðistofu nú erum við að finna aðrar lausnir

útbreiðsla kom skólastjórnendum á óvart en hún fannst meðal annars í rými sem var tekið í gegn fyrir þremur árum íslenska karlalandsliðið í fótbolta býr sig nú undir fyrsta leik sinn í undankeppni tvö þúsund og tuttugu gegn Andorra annað kvöld

og Andorra hafa mæst fimm sinnum áður í a landsleik karla en Andorra hefur aldrei

tekist að skora gegn Íslandi Gylfi Þór Sigurðsson segir að leikurinn á morgun leggist vel í íslenska hópinn hann sé samt mjög mikilvægur og þátttaka Íslands á

Andorra þá

EM en við vitum að þetta verður mjög erfitt það hafa mörg lið verið að misstíga sig á móti þeim sérstaklega svo lengi sem við tökum sex stig á móti þeim vonum við að einhver önnur lið í kringum okkur muni misstíga sig á móti þeim og tapa stigum flautað verður til leiks á morgun klukkan korter í átta og leikurinn verður sýndur hér á RÚV átta ára strákur sem lærði að tefla fyrir ári vann í síðustu viku skákmót í New York þar sem allir sterkustu skákmenn

borgarinnar á hans aldri kepptu strákurinn heitir

og þjálfari hans segir að hæfileikar hans séu með ólíkindum fjölskylda flúði heimaland sitt Nígeríu árið tvö þúsund og sautján af ótta við árásir hryðjuverkamanna þau hafa búið í athvarfi fyrir flóttamenn í New York síðan og vita ekki enn hvort þau fá leyfi til að búa þar áfram tani hefur nýtt tímann í Bandaríkjunum til

að læra að tefla í síðustu viku vann hann skákmót þar sem sjötíu og þrír ungir

án þess að tapa einni einustu skák eftir að bandarískir fjölmiðlar fóru að fjalla um hæfileika og um aðstæður fjölskyldunnar var sett í gang fljótlega söfnuðust um sautján milljónir

er að vinna landsmót grunnskólabarna sem haldið verður í maí skógarhögg og hljóðfærasmíð er meðal þess sem krakkar í Ártúnsskóla í Reykjavík hafa fræðst um í

í Elliðaárdal alþjóðadagur skóga er í dag allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur valið tuttugasta og fyrsta mars sem alþjóðadag skóga hann á að vekja fólk til vitundar um mikilvægi skóga og þjóðir heims hvattar til hafa viðburði tengda skógum og trjám til dæmis gróðursetningar við skulum kíkja í skóginn með krökkum úr Ártúnsskóla í Reykjavík og heyra hvað þau lærðu þar tálga

getum sett brauð

og grillað það yfir eldi ég er að tálga þröst og hann býr í

hann borðar er mikið af ormum og fræjum

og svo verpir hann í grenitré ég er hérna með

grenndarskógi hann borðar mest fræ úr könglum og hann er ekki farfugl sem merkir að hann fer ekki frá Íslandi um vetur það er mjög margt sem hægt er að læra um í tengslum við tré og skógrækt eins og við höfum kynnst í vikunni við ljúkum þættinum á myndum af

krakkanna í Ártúnsskóla við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar